ʻaʻole loa no ka mea, koʻikoʻi na poʻe apau ma keia honua nei, i na aia ʻoe he puʻulu o na hoaaloha e malama ia lākou, ʻaʻole pono e kapakapa ke aloha no ko mau hoaaloha apau, no laila ʻaʻohe mea he <diverse> hoa no keia ʻaina nei no keia mau lā.